Polisy ve zao azafady? Ah igny misy olo nangalatsy tobily igny agny, magnisy capuchon ah menamena izy da pataloha mainty da kiraro maintsomaintso. Ah tobily igny numero valo valo enina fito UD. Ah mandeha mahitsy megna ampasikabo agny izy igny milefa.